Jue nak myënayn ko'o nyëkudujtë mabë tuktuk hora jadun dun nyëkudujtë y juë ëch dun may ëch mokoxk hora porque tum xajpëch.